Sa të pullizjarshë ke mbzonjë një copë e un deterxhenti, uno sgrassatore, dipendi çë llordim ka dritarja di asipra <hesitation> e më para sprucarë stu deterxhenti te finestra, pretë ndo parë minute sa e supar e pran shkon copën.